Yo koma angada ko mokhon bé nan ŋankhi na labé, <noise> ey wa khadi toussourou digan bané wona koŋo wakhati ni kounta bana, <noise> yo yougou khoren ké aganagni anga na daga wankhi an diokhé a laya gnakhé nkhili a na npalé ŋankhanda nda a kéfini labéyé gna, ou wathia dianpou bogou wathia, i gui débérini a gnimé na dou gogo téye, a kéfini labéyé gna, ta wankhi guidé ŋéyi yo a nan tani ngogo téye a kéfini labéyé gna, sabouné ŋéyi kenbiré kuŋa sabouné ma gobo soninka nthiabouné kéyani tane, a na woutou a na rodou a na manga khoura, a na labé bon kéyani tani kha fofo bé guéni ganiŋa ga soro khoro kou nkou npo guébé, i na ti yakhou nali i falé wankhi, ana ra npalé wankhi ana labé puisk falé ké kitté ranta sou kitta, yo kha wathia kouŋa dianpou bogou a gnimé raya npalé gogono anda liŋanda. <hesitation> <noise>